So tawi mi hurminii ñaamde haa ɗakkiima e nokku cahirɗo, defirɗo, mi soodan jampi jamndi e gookirgel. Mi wooga, mi wooga haa fof ɗakkito. Mi ƴeewa jampi ɗi, mi waɗa hen saabunnde. Mi socca, mi yirga haa laaɓa cer, haa ɗakkito.